Mety mitovitovy amin’ny isan’ny firenena eto an-tany ihany ny isan’ny karazana fiteny misy raha tsy isaina ny fitenim-paritra. Fa kosa <hesitation> raha isaina ny fiteny fototra an mety misy dimy ambin’ny folo amin’ny zato eoeo ny fiteny rehetra eto ambonin’ny tany.